امسحها كل - كل الاسطح الداخلية للثلاجة. بقماش مبلل مع محلول منظف او محلول معقم ولا تنسى الزوايا والشقوق داخل الثلاجة اشطف الثلاجة بماء نظيف وامسحها بقماش جاف نظف مانع تسرب حول الباب باستخدام محلول الخل الابيض خلي الباب مفتوح شوية لين الثلاجة تجف تماما